Shumë njerëz preferojnë të luajnë sporte si futbolli dhe noti, veçanërisht gjatë verës. Edhe ecjet malore dhe tenisi janë shumë të vlerësuar, sidomos nga ata që pëlqejnë të qëndrojnë në kontakt me natyrën.